Ñy karazany ñy loko haiko: -ñy mena. -ñy maitso. -ñy volondavenoky e.-ñy foty. -ñy mainty. -ñy volomboasary.-ñy volomparasy. -ñy mavokely.-ñy volonkely. -ñy volontsokola.- ñy manga maitso.-ñy beboke.-ñy bole. -ñy volony. -ñy vola. -ñy volo foty.-ñy karamely.-ñy minty.-ñy indigo.